<hesitation> wesa ubehe wisi isemu jujune ulu ukulingana nisemu, kama isemu mbivi uwesa uliki ukubyawiwa, ubihi kudasalama gwishi, kuchina gwishi. Isehemu nyorosu uwese ukuwisi kwa- kwaraha kama uligi unanii. <noise>